മനുശനു ഗേനേതികല്ലി മോദിഫയ് മലിപുന വുന്ദു। ഏദ്ദേ ന അഥ വുന്ദു സുലുഭവധു ബനര് അപിഛ്। ധേക് പന്ദ കേല വിശ് പോഇന്ത്സ് വുന്ദു ഇതുന് മസ്തു। ഏദ്ദേ അപുന്ദു സുരുഥ പന്ദ രോഗ കമ്മി മലിപര। അപുന്ദു ഗേനേതികല്ലി മോദിഫയ് മലിഥിന്ദ സ്തിച്ക്। ഫിബ്രോസിസ് അവദു ജിന്ദ സിച്ക്ലേ ചേല്ല് അനേമിഅ അവദു। വുന്ദന് പുര ഏലിമിനതേ മലിപര അപുന്ദു ഭുക്ക। ഉന്ജി പന്ദ കുഅലിത്യ് ഓഫ് ലിഫേ മസ്തു ഏദ്ദേ അപുന്ദു। ഇമ്മുനിത്യ് ഏച്ഛ മലിപലി വൌല രോഗഗു ശക്ഥി। നമ ഏദ്ദദി ബോലി ഭുക്ക ലസ്ത് ഉന്ജി പന്ദലി പന്ദ। സ്ചിഏന്തിഫിച് പ്രോഗ്രേസ്സ് അപുന്ദു ഗേനേതിക് സിദ അദ്വന്ചേ। അവദു പോയ ദ നന്ഗു മര്ധുഗ അവദു ഹേഅല്ഥുഗ। അവദു പുരല ഇമ്പ്രോവേ മലിപലി അന്ദ കേല നേഗതിവേ। രേഅസോന് പന്ദലി പന്ദ ഉന്ജി മേദിചല് ഉപന്ധിന। രേഅസോന് നോന് മേദിചല് രേഅസോന്കു നമ ഉസേ മലിഥദ। ഉന്ജി ഏഥിചല് ഉപന്ധിന രേഅസോന് ഭുക്ക ഗേനേസ് മോദിഫയ്। മലിഥിന്ദ കേല സിദേ ഏഫ്ഫേച്ത്ല ഉപുന്ദു ലോന്ഗ് തേര്മ്। രിസ്ക്ല പനരി അപുന്ദു ഭുക്ക ഗേനേതിക് മോദിഫിചതിഓന്। ഏദ്ദു ദുദ്ദിഥിനകുലേ കലി മലിപരഥു ഏദ്ദ വദ। വേരേഗു മലിപര അപുന്ദു ഇനേകുഅലിത്യ് ച്രേഅതേ അപുന്ദു।